Hena atao agnatiny hamburger, <hesitation> matetiky ataoko karazany roa zany fomba fagnanaovana azy fa mety possible misy hafan'izany fô <hesitation> aroa: ia aroa ny anaovantsika izy ô, voalohany malôka hena igny ataotao matetiky atao izy koa avy aminay any atao bifiteky, atao madiniky tegna madiniky igny de tapitapahana izy aveo amizay ampidirina agnatin'ny hamburger igny na zany izy totonkena, totonkegna igny <hesitation> amboariny totonkena igny atao tokony bolety izy igny izy atao boribory igny de tsy atatao boribory fa hoe atao fisapisaka ndreky, izy fisifisahana igny aveo aminjay zany de lasa afaka ampidiriny agnatin'ny hamburger.